Injé émoto sén émobiléét, émoto nirégmé nicaméné gatéhiléén ikatbo émobiléét. Mara néni hon gatéhiléén émoto, émiit yon galub, maat ubooj, aw bépégoro hondo. Ēmobiléét aw bébooj. Ērubahéén yo néni busaha jooma, ara émoto busaha maat buyahol. Mais aw hara émobiléét, busaha bé yahi, éfojitéén éni jitétéy jitiiŋ tiin taan umiir mé urok gapor, ara émoto ho bépéék gapoor gagu maat gutogool, baré hara émobiléét yayu ho beyiif gapoor gagu. Usé saamé sifojiir sicilé, sicilaam mé nicaméén émoto irég émobiléét.